Omundu ngokubakabugha mobilaghira omundu wutholere iwakesya ahabwesyasaha esiri ngikumi iwunakesirye iwunemuhumulikana. Ingye ngingye nga- ngakesaya ahabwesyasaha munani. Kandi esyasaha esi ngayowa nisike okwingye kundi omubiri ahangakolhera bakanyiyithagha lhuba betu neryu omundu neryu erikesya wutholere iwakesya ndeke iwakesya ahabwa obuthuku obuwene kundi wuka iwunakesirye kyikawathikaya omundu okwa bwongo bwawu erilengekania lyawu nomubiri wawu <hesitation> eri- erihambawu inabya inanendeke. Omundu atholere inakesya ahabwobuthuku <hesitation> esyasaha eritsuka okosaha mukagha erihika ngokusyasaha ikumi wutholere eribya iwune omwangyingu yawu.